Niew jirlatudi tsukushu yanda wu kuya huhu miyibur mai aku ɗul gaba gwora kaka musha kulba ɗa manama maivudil abagwora ki aya fa in tumghu bulu way mabul uiya maibu fua mayafar untun kiyabachina ma’ay chinanu blul ura bhkurasu maibu zuni aya mada mai buzwk ma aya china untim kiasa fura da mingu maar yafara darnugu gabura tse sharadill ma’asha bu dul kiyagurini kiyayai hash ki aysha ki yan ha’ah kiyasha kiyayan ha’ah ma yanyan ha’ahna kiya ghan ham ama yayan ha’ahna kiya ghan hamama yayan hana for bhuhur ait sisu kidatsi lori amma naga matslu ya use ijugungre barka kwa ɗa imigi ara nuwe bama use ya kwa kwari use naga inatsika su inagu kwatsintsin dubulur ar tsakari yauli maya kun siku su furi amai bifun amma atarmagu dufu iya Dayandu agatsuya mama mubasu ka ina ya dhazubu iraka vaɗa ɗe tsakarima amaɗa hurama shina umtumgiya ɗam dan dan dank ɗa iɗarok kisohirke fuser indi man effuse iidi key fur intumaruh keny emi kwa yuburhlufa yanda duamu ɗabur iwu jamafe me kwa tumanu fe imakwa adivu jadatsin iwta’ge danda kwaya kugafenda ushire nagu shuyaben talge kwa mai thu maga shighakira talgak kara shue seshire keshire nadey aib’a sal gara iyhu ufulifu lama mai maya idadai kebasu a shu bak keghaɗe chufuna mayan gu aɗeya kyazuwa hirikangeriyiu mu yugan gari ar’uuke zmo a shilisni mujubur shu’ur ghasgi as asingu ɗufurmu asivu ba mutsadayu ain arafun dufumi u adivu ba mutsadayu ainara fun dufur, shur’uki flinifwa jari uba ai maya sai hirtsi kiy gabo dufuna kefeko ku kwatam ja fulas a’a difu dan danya kefe ku katan hagum kefeku inchall meyifek challak amaɗa tsisu midagu uskara tsi. Maya dimba kiay tara dufuna maya taira dufuna nayatsin naga tsin tara a aya tsinta a dasika amniada banatin dam ya maga ija uskur idhaliya jatah ga malya wudamada magayu in saksika fumai akwamai yaudiyu yayuke dhuzuburi kehir kefe imiazaikwa maya fe imir aku untumna diga fazutuha mam sagasika chakumai daidai uskarnkiki yuah di tsikari manife zikwa f-dam ma umtun m-na kisikari min kef u tank akwa fe kukutau maja sirjima ja ndiga fetank ma uskurnama jandigatsifa ayukuda sirjiu gahadar agari anamusu maja singu digukira basika siku maja gu burda awatutku nag a faga, sirfi awa tutku dija gerari abanku ya zigu mayi kirai aban duga iyu kuyukira uju gatarnanu wudamanar kiya tsiya aghargu ai ai yasi kari usi mama iju fubarka nu amaɗa naga duhzuburta ta sikra yihar musagura disika amada dijatsikari kakayniy ayabanma ya dhuzubunmai anaya dija sikari nimaya radagagumai ai banagumalin buiginba aban aban aban aban ya dan dantsu silitin abir ya ai asika bulgi gan gutshe dai ga inagodiya anu amman tou. Ma ndakuna dufun kina mairalin boa kaka amaɗa libour dija tsara musha datsiniim tumaitki duniya nki dumura kwa kk bul saki diya sha buluvaryimai sasikanayis ha amaya a kuvaryimai maniyulur amaya kuvaryi ko adaya kuvanyi aga tsu kiya wu’u kiya lina kuraja maja mu di yu nan barkaku naga kuna duniya labfeyi dama yasikiri yu’u mama manayi lursu ameya kukar ga’ana akwa tsiga kari kinaya wui mama manayi lursu ameya kukar ya’ana akwa tsiga kari kinaya wui kknalina kira ja usigashili mama usi usi kwa riauna ijanan barka ijanan barka naya ak mutsaguniya ma in da kk muzu kira ga zirsu tsin diya idaridan k k kinya mai kiyafar intunigunda kiyaba dul kiyabudul kiya bashi na abudu kkya hiri kiya tse zumnai majapu barkaniya a kk ai kushumai mayaba hiri, mayamaira gu uskur anta ammar yah aban diya mai malana kiraga zirusu kiyaba guri keyatsa tsum mama mya neni kewna a ah niyi mu zir arajamai naiymu mana irrin baya nayaama ayu kuɗuniyi dara irayaban du bu asikari tur dab an daban di inda hargara kuna kk diju garɓari mya gana durkir aiya aman

Amma nagahaimile tsimunaumaifa wa ghuba zirgiyi wa zhubuzir ari zir waska clishuna ɗu u a awa rajamai kija zil tsindi bulgunda anubabur kuma sakskina aiy abanmai chiyu wallahi koga mushe giyaba manida ghasikar kuna sanaya she bul kuvaryimaifa waska niyanaburya nayi iew rashi. Kunya madu awaraiya kiniyi nayi daraji gunda detsakiri dinugami ammaɗa tsnidi anmaɗaja kecenimolshagiya maniya chirda ka wallahi yafubarkanu iju bal an yan a yiamfami diri amma naygun daa ma zir a inatsu saga sika siga bsumi zirmai gana tsaka zir abirya a a subanan nagu barka aragumai kukwa tsakidiga iyik huniymai aimunagumai wallahi sasika iban mai konu zirina kuvam ask ga iya ban mai aiyi. Munagu kobikumai amma maga fun gre barka magana gachiew ijufun gurbarkani inɗak kiijunaini ku vaɗa magaciba wallahi akurayu wagima iju mar inigi adalilin addua inukivan amma nahai ciba ban mai gayi kir aburnagayin dumai anabam amai jiri gaceni jadda bulgiya ija fubarkaniyi daikra ibugunda mai ijufungur barka ana bulgiya yagodai raniyi tsindija ainiɗa. Harghena anavier shiya kna iju ghar da duniya ija fubarka niɗa ijango a tsi kekina bulgiya diri dun nadanada tarbiya munagu gir raguwayhaya yafubarka anu iju ijafaburka nidaigekwa shiyi amma maganaburya ie bailai nagu shuna du kogana burye am kigi tsin dig kwak gada kullam nagahar musagumai chaa shi saidu mirahir kimar daniya nagaga kima mai nagulur amfanin tsiyni agaal barka kokuwa nagulur rayuwagi kija lalbarka munagu mai amma nugatsin jagu nunigu ga zill du wufu fagu tutku akurayuwa wal ishi naguluri amfani tsidiga milena laraɓu dai dai amma naga ina muma gumai law mari ko arwar ijuma naga amfanimai amma mamaganabu rye le etsikikyjifi kirɗa kyayunu kuvaɗafa wallahi digil duniye naguluw numakur ari amma maga na gurye tsika aidaida mai turnayuma luna diga hyna nagaɓk law balbal.